Piyaam malaisu lalate lahututi alan hale'e lahututi alan sou laralan, laran sou lahututi alan baru sula leti baru sisiam tutu potun sale baru la lasisi <hesitation> lasisi lamorin lilunia alaluma lasisin lahulani ahalu ahunin alu ahunin tahu lalahupia am, lalahupia amsou lamorin nilunia alania luma lamori siam nia siam itai piani hainaan ale hainaan sa hanam potun salete luasate san ale baru iluati, iluatin baru ihulean ihulen koa koa isain isain tutu potunuasate itolu sate baru ihulan tau sali ihulan tau sali siam na ilokan itai malaiale imalaai mailumanam alae baru mulai ilukan ilukapia siam aisiam aurusan. Aurusan siam sou ahunini mata maina kahaunini matalu si <noise> siam sou baru ahauotuiti tau ahoti tau baru au lahun lahun sou <hesitation> masa baru au sisin sisin masine tau am sisi masine tauam baru aulutuni saya saiahoni nam numa aulutu ahelu sau ninamale <hesitation> baru ahoiti tau esa haleu <hesitation> baru au malabai baru aunikin nikin nikin nikin sou baru <hesitation> au aturale ini talania <noise> am saliam <hesitation> kalo sou aulikin sou au lahunoi kitapele haroliam apke ember koasi atau lampake putapele hutapele koa takalasi <hesitation> aula huraleki iloi le tapa lekutapele amkoa letakalasiam baru au koire. <hesitation> jadi ihula sali siam kalo mala laeusu loto laletite ihaluu musti ipake siam nialhu nitakalasi am. Malasausu loto salawaite santeha usele paketakalasiamtekutapele rulesiluem lutulesiem inipi rui'an maiyale'e lohilaratasarasi lutolusaliian ru <hesitation> sea maninu'i manisai oesubaru lasialasasuloto laliti, amjadi lulotosalaiam <hesitation> kalo maihula lekulekuame'e piyaam ihuleanale. ihulea nimamalaya baru isaihasinatiluin <hesitation> ihasinatiluin baru iramasin baru icampur tati saliohin, icampur tati saliohinnam baru iramasantan baru santanna baru itabatasinam salitatin baru iramasin baru irusan irusarusarusarusa tutu nimunisayale'e barui ipulutin irusanto'i ihiihu ihisasantasan kalo nipusu kohkohhalu itampa saliohinnahon salihaleu. <hesitation> iramasi iramasi iramasi ulutikalo munisayale'e baru iputaran taukui gala taualu hulan tahu'e ekuialu <hesitation> kuialu auharumautiipu <hesitation> baru ikorin ikorin <hesitation> ikorinso barui iyali tapasiam kalo tohonamoi ikalon tautoho kalo koa iyalin tapasiam ame'e, <hesitation> kalo amoihaliupiam maihurantau makean amnuma ihulepian tutu nimamalaya mamalalesa baru mulai kalo ikahinini tutu alusi baru. inipiriluin inipimalulatun, inipiri kayumanisihi, palausin, cengki'i tohoputi tohometi'i baru ihulamakea. <hesitation> makea anuma ahulananuma auluin tutuhuale lusaelanima ada yang hutuluanuma kalo ahualamakea <hesitation> siam maisiam auramas sisantannam so aura'an. Auraan siam nikoha koha koha koha tutuni jadi heli le'e nimira niakaeta iyale'e baru auhatia hatia tohoputi i, totho meti'i hatia iti cengkih, pala kayumanisi <hesitation> amloho sou baru niaka ua anihamariri tia baru auhatia malu latunam, malu latunam numa kalo maulatu maluam tutuma latulihutulua hutulua baru aupapam baru au campura tati <noise> la su baru au untali ramasin untalin baru hanin tau uritoto, eatole am pakai uritoton sakarang siam koine'e lapake a aitotole kartas manis ihule'e patoleam ipake uritoton ihasinati luin namnuma ipake talan bukan masin koa pake talan, lapupurinam asi ipalute hasinati luite mata ihula imakea <noise> hulasan ala pupurina asi te pala te hulale'e.